Zaho sy de mizaha mail isan'andro sy de matetika fa sy de misy email tonga aminahy isan'andro fa indraiky isan'andro foa angamba fa sy de isan'andro f- raha ataoko fandinihana de indraika agnatin'ny <hesitation> ndraik'andro, ohatra hoe mail-nà fianarana na resaka asa fa sy de mizaha mail matetika loatra agnatin'ny iray andro.